खात आमी आराम करपा खातीर आनी निंदपा खातर। उसे करतो थोड्या खातीर च्या बितुर थोडी जगा। असता तेथून आमी खुप तऱ्हेची वस्तु जशे की चादर। कपडे आनी अशेच खुप से गजाली आमी दोवर्पी।